takuu Tu'un ka´an yo ra ta kuantua kuatu nu´a nityi ta ka´yo Sa'an ndavi ka´yo triqui ka´an yo ñaku xool ñaka na kuu na ka´na Chiapas ha kana ñaa-m ñakana inka sioo ha ña kana ya inka ña mm nakana kuu na ku tyino katuku na kuu ñaa kuantua kuatu nùù ña ka´,an yo niriso sa´ña taa meera kutune ña kaé nira ná siin a´ra koso kutune ña kana nityi ñaa sii sii ka´an iyo nira ña ñakahua ni sa ntioxi kaa´yo tava ku kuu kutene ña ka´an ta´an yo tava ku ñaka niriso sa sani ña va´a hua nityi va´a ka´an yo ta ta uvi uni Sa'an kumi u´un Sa'an kaayo ra tasa ña va´a hua nityi mii´yo kutuni kuayo ni